नारंगी रंग मेरे लिए कोई अलग अलग भावना और विचार जगाओ। जो एक ऐसा रंग आसा जो मुखु ऊर्जा और उत्साहित महसूस करो। नारंगी रंग मुखु खुशी और उत्साह से लेकर रचनात्मक कुन रंग आसा।